الطعام المفضل دايما كيكون فيه شي حاجة ديال السمك - السمك لي كيكون في الطاجين في الغالب ويقدر يتبدل هاد الجواب على حساب الوقت فحال الصيف كتختلف لي سالاد عموما.